Azonao hazavay tsotsotra va ny hoe masiny fanasà lamba? Ataovy manahaky hoe mirehaky amy gn'olo tsy mbola nahisaky izay hatramizay mihitsy iha. <noise>